بحب إن أنا أحتفل مع صحابي ونجيب تورتة كبي- كبيرة، ونشرب مثلاً في سيفن، وعيد الميلاد لو هو برا في مكان مفتوح، فده <hesitation> ألطف حاجة جداً.